شپږ یو جفت عدد دی چې زه یې په اړه ډير فکر نه کوم. عموماً شپږ د نیم درجن او یا هم کله کله د یو درجن په معنا وي. شپږ په پینځو کې دیرش کیږي. همدرانګه د شپږو، په شپږو باندې ویشل ډير اسانه نه دي او عموماً ماشومان په دې کې غلطي کوي.